برطانیہٕچ ثقافت چِھ امکہٕ تٲریخ، امکیٛن جزوی قومن ہنٛز ثقافتہٕ تہٕ برطانوی سلطنتس سۭتۍ متٲثر۔ شائستہٕ، آداب تہٕ عام شائستگی چھِ یِہنٛدِ ثقافتٕچ نِشانہٕ۔